<noise> Ijini nuku ndinixu anida nii xhechu tuniduu ndinde pero niñexu vinduku xuu vinde xhe'e nuvaxuu iin nu nunun ta'a kexuu uu nuu nunda'a tukexu niñexu ni'i, ñanuxu vinde <hesitation> inio uxia uxia xhee uniniyano xuxhinii nindavixunu ndiku ndevixhu nixinixu kuxhuu vixhu uchini ke koxo nidavixno yajaniko nindatanixo nikoñonojan yani nikuu xo'o, nindukuxo onñono uun nduu ndavii la unu ñunuu nikachixo nikachixo ndonikaxhi nichava, xhava nikaxi xhunuu yanduu xuxhi yan nikuu ninandinixu kuduu hu olla unkuduni nixankedexo, yajan kuanxu nidakaxu ndana'a naxuu yuni kuuxu tunu nikuxutu tukanda ño'o enserio xo nixhekaxó, nidañaxo ño'o nixhiñaxu nuu kundo'o xua nindakexuu nuu uniyanda uni yanda'a yandute yanii kuu nida kejavaxu yuu vinde yudu nidavixo njuan nikuyani njexu ajo cebolla tudanajan tundana takuejan nuxhiján nidakexuu nutuu, nute yani xhijexuu mi'í nino nidakexu nute yani xhinjexu xuu minu nidakexu ni'i ñanux uno mino'o, ndukexo yanuvaxu nino xhikexu uu no mino ndakexu yani kuu nduni kutu lakuani nduku lakua nitundexu nidakexu ñun ndani kunii nitondexu yanii xhiñe'e ña'a nindukuxu ñuu nuu cuchara niñoxo niño yanio nii kutu nidadunde ndaxun nichingaxu nukan, nichixu tuu nichixo na ho ni kayu chí kutu ke kutu nachini konró, ndua inixu yanii kuu nidavaxu ni la'a la tundute vidii koxo komi njuera mi'i nini mijunya mii ndakexu ndita ndakexuu nuu ngueno nikexu.